زموږ په چاپېریال کې ډېر ډول ډول خزنده ګان ژوند کوي. لکه مار، سوسمار، ښامار، چنګښ، او تمساح. همداراز، کبرا مار، افعان مار، او اوبه‌یز مارونه هم شته. ځینې زهرجن وي، نور بیا بې‌زهره دي. خزنده ګان د طبیعت په توازن کې مهم رول لري.